Goroho ne sema yang ona gahi pake igo, aa anggena ge ena na beda se goroho ma regu ge, gatebe se goroho yang ona gahi toma pabrik ge, aa anggena ena na beda ge duga toma ena na cara pembuatan bato, sedaba ene ma kualitas, aa geee iya ge sebenarnya goroho ne, gorohoo untuk ngone sinanga koi se sinanga nyao se ge ge, ena matero bato, duga ena na kualitas gena sedaba ena na cara pembuatan gena yang ena beda.